والله ربي خلج الإنسان عنده قدرة إنه يتكيف، بنعيش بدون كهرباء زي ما عاشوا الناس-الناس قبل لا يخترعون الكهرباء، إيش بنسوي يعني بنموت؟ بنرجع للحياة اللي قبل في الب -في البدو ما عندهم كهربا، ولا يدرون عن شي، عادي يصحون مع الفجر عشان النور، وينامون في الليل.